Ebisoro byendikutina ekyokubanza haroho enjoka, habwokuba enjoka bwekutema batakwangwire kutwara omwirwaro, nofaa no'butwa. Ekisoro ekya kabiiri kyentina niyo embwa, embwa ne kunena, batakwanguhire kutwara omwirwaro no'faa.